කාර්යබහුල උදෑසනක <hesitation> ඉක්මනින් වගේම සෞඛ්‍ය සම්පන්නව හදාගන්න පුළුවන් කෑම ගැන මතක් කරද්දි <hesitation> ඕට්ස් යොදාගෙන හදන <hesitation> කෑම වර්ග <hesitation> එළවළු තම්බාගෙන හදාගන්න පුළුවන් කෑම වර්ග <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් බිත්තර <hesitation> යොදා ගෙන ක්ෂණිකව හදාගන්න පුළුවන් ඔම්ලට් වර්ග <hesitation> තවත් ධාන්‍ය වර්ග යොදාගෙන හදාගන්න පුළුවන් රෝටී වර්ග මතක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් <hesitation> සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව <hesitation> ශරීරයට <hesitation> පෝෂ්‍යදායී ලෙස සහ ඉතා ඉක්මණින් හදාගන්න පුළුවන් කෑම <hesitation> වර්ග විදිහට තවත් බොහෝ ආහාර අපිට <hesitation> ආහාර ආහාර සංස්කෘතිය ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතිං <hesitation> විශේෂයෙන්ම පෑන් කේක් වර්ග වගේ කෑම වර්ග <hesitation> සහ <hesitation> පලතුරු ආශ්‍රිතව <hesitation> <noise> අපිට <noise> හදාගන්න පුළුවන් <noise> ක්ෂණික කෑම වර්ග <hesitation> මේ ගණයට අයත් වෙනවා. <noise> තවත් <noise> බොහෝ කෑම වර්ග තියෙනවා ඉක්මනින් සහ සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව කාර්යබහුල උදෑසනකදී හදා ගන්න පුළුවන්.